Ktia man barango dopki ete usavit. Ma qurungas ive ngu nap. Dopki gua mota ratnaqot parango memar tanaqot parango memar bopki saporara sango sap ma usik ete nonga ba qalera imone songo, rat tas songo. Saqi, us memar iva nga mania <hesitation> yaqon, inak us kure memar iva sagak anga quyaqa ba bopkisa slap parango banop qoir guanga qarot, nopkisa qoit tam ngo nopsa ma romga nango, nopkisa ma qokoqini slapka dini angares ama qurungas iva ngu nap, sop dopki navar ut mem, ba ba roqote nga rara. Dopkia ma qoqoqini nango, ma marmar kalam. Das koir qopkias ama qokoqiri nango dinak navat ktiarekt ama erom-gi yarekt. Ba bama morki ama eramgi ya sangar ango, ya ssangar ango memar bopki qale gua mota sa ngo ete noga vama usik ba qalut. Ratas sango ba bo goni memar vama manania ma qoe. Inga mania nga yaqon ba ba maras parango, sut pinam inavuk bo simuk usavit. Me Nasain da yer ta mormor ba morki dopkisa imuk das aingo dama qokoqam nango as. Baba gua rom gi ba ramet sango sama usik sa rhavinam sango bokias kalut rimuk sa morka nango ngua Memar sa sap sap parango. Uri pilai ngu no yare go rovek qopki yare ma lavo nimuk usavit gu brata qana da gua rakt pek, da gua mektpek, utme uri pilai dopkias imuk. Ngua mormor ete usavit imuk ba ba ut mormor imuk. Ma kakau, uri daktgam sut kakao ba agirong. Ngo dopki marmar kalam ngo, drorte qaiut prama yekt ama ivatki yekt qopkias imemar vora ma yarki ama ivatki ivut kakao, ma qurem mama dak urit kusaram ba marmar kalamut navat ktia rong qopki. Baba bama kakauqi ya guveng bopki ron-gri aiut dura girong imuk. Paiaman imuk, bopki meda urit bogiam ba girong. Ba aingo da meda marmar kalam ngo nak. Meda utal ama maniqa ba noqopki uri tal ama maniqa ba agirong. Sop dopkias koir kri ama morka nango memar toqori as ama qokoka nango. Ba sama mem ga ruqun nut uret nimuk sasare. Sasare qopki savaru urivatki yare qopki yare nokop saqi mania ma rot. Yare mania ma rot <hesitation> yare ma Mala mania ma bik rot. Kravuk da qalelut ete usavit ba ba ut maranas nimuk sama mota nut. Aingo das toqon-gri same Nasain dama morki das aingo das toqori as sa ngua tram arong, darong das koir. Ada rhoqon-gri ma mem ga ruqunnut sa uret nimuk sasre sa sete Mala. Malabanga. Sare va qalut ktia re mania ma rot. A dasa utal ak ama morka, nopki ak rateska ma Tomarum nopki utalka nimuk da sa kar ama suruqi ama kar, utnas agirong, ama paiaman da utnaski saivuk samat ktietk ma kar Nguna me mem nakt savar ak gu brata me Gebi utal nga inamuk, utal nga yanga makt ktet ama kar ama paian. Nokop utalki. Utalki inamuk inamuk. Ut meri namuk aras sut inavuk arasut inavuk baba samani ma iqumgi. Iqumgi inamak. Ron gri sa ut brutu ravat nimuk inamuk sasare das aingo das toqori diama qokoqini nango, as memar iva rhoqor name rhoqori, a lavi. Da ngo da ngo roqori as ama qokoqini nango. Sopt dasa nguat tram i utmer inamuk ba ngua mormor imuk ba sas sare Utmeri namuk ba sasare. Mani qari da utal ktekt ama paiaman mat ktet ama kar inamuk ba. Mar dama kakauqi ya guveng doqori basaqi utmet nimuk iva sasare. Utal ktiani va sasare ama paiamanini savarama lamas roqote da etmena utmuqi. Rote disi uri monak ama lamas matki. As mudu ngo dama qokoqini nango. Uri tal nga ba sasare sut pinom dam mono. Dosi ut brutu ravat nimuk Nete usavit si namuk ba sare ba uri tak ura vat ktiare buri nges ktiare. Si nani ama yar nga ura vat. Ut nges ba uri tak ura vat sa. Ba ba aingo da saronamak don gri naksa ma morka nango. Morka nango ba ngu su. Ngu man naqi na gu risu. Ngua su yaro vone. Tkia ravone das toqori dime vovo me lulki dias kaliqi ba ba yanap. Eiqi gua morki. Medas qisu ngo Ura morki qisut. Qi sunga ba, kopki eiqi yatnaqot par ango. ma qoqokini nango ba ba ya ripitim ngo nama risu da gu vovo ekt. Vovo na gua morki. Ba ba yanap. Yanap da sa ngo da ngua met ba sete, sara mit savama primary Yarimit e Gaulim. Sama morka nango. Da mudu roqori meda uri pilai. Mudu raqori as aingo ngunak gu brata du nikt sa kt. Uvup nun uni niksokt. Unikt sa kt dap e yeye da qaleqa ivuk pavat. Ba nakt kanari sinamak savama liqi ararem da kanari uni nak toqori ba uni nak ba uni nak. Da aingo do ngut nak toqori da ngu san sovor anas. Ngua san savaranas ba gu nig i do ngenak toqori me volam a rabitka inamak ma liqi ararem. Kalut, meda ma mota nut. Sa uri su ete Gaulim. Meda uri go kam sap ma risu. Ma mota nut ba basa ma morka nango. Naksa ngu garde eight ba ba nakt si ngua wok nak ama ban-ga. Ngua rumat nama bus. Ron gri ngua rumat nama bus bas saqi ngua guveng na gu risu ba ngua met sete e usavit ba qalengo imuk gal ktiqare ma mota i mudu qari ma lavo nut das kalut imuk. Bap ba ngua mormor imuk. Ngua ru mat nama bas da ngu met sete usavit ba ngua tas imuk. Ba basi gu qakkakkaraqun nango va ngua ret simuk ive ngusu ete liaqa. Ngua met ba sa i muk ba uri su ete liaqa ba ba ngua vasat na gu grade eight muk. Toqote daqalengo mavangam. Ba nop kalut nokop. Qalut muk mavangam. Ba qalut nokop. Meda uri raun, utualat, utualat nani <hesitation> amat mas ba utualat nokop. Utilak nguna ma lavo nokop. Kri ba ba uri raun ba uri bung utna ma lavo dinokop kalut pasim taim. Uri raun raun. Uri rau naveram ama arot ba agirong. Uri raun naveram ama arot nokop <hesitation> utualat nagi rong nokop pasim taem uri raun. Qalut nakop utna ma lavo. Bama mork nango. Roqote da qoir ngua met sap ma risu saqi. Koir uri su. <hesitation> Koir uri tal anga mor nga lat ba ror ko dap kalut nokop. Utualat. Utualat ramota, utilak rorko bo rorko. Ngo di mudu ama lavoka nango bd roqote dop kalengo. Koir anga mork anga ban-ga qaman bd rut ba rorko. Kalengo da qalengo. Rakpone qatnaqot pa rango, ma lavoka nanga ba dang dang doqote. Ama lavo nut, meda urenjoy memar. Ma marmar kalam qarkanga meda mudu roqori nguna ma lavo ba bopki roqote dopkias yare gu brata qona, boki yare gu lavo gua met pek gua rakt pek meda utme uri raun, utu aalt ba ror ko, ma mar ma kalam marmar kalom ut nginu gu brata qana. Qalut ba ba roqote qopkias ama ruqup nara das koir tamat lugut ama lavo. Meda qalut yare gurapek ba gua metpek ktiare utme utman. Ut tilak toqorko, uri pilai bama pilai irong ba ror ko. Marmar kalam ut ba bopki roqote ma mota nut. Rote ama mota nut, ngo di ngua vasat na gu grade eight ete liaqa bo nokop kalengo, qalut maknokop kalut. Kalut ba nokop kalut nokop Sias mani va uret savat ma risu qo ba bosi uri nam nani anga morka anga maniqa sama skul fi vu tet uri su. <hesitation> Ma mota nut ba dangdang golani. Ma lavo nut, mudu amalavo nut dama mar mar kolam qarka nga i qale. Mudu roqori ama lavo nut ba- bama mota nut ba saro namak. Ron gri sama mota naut tori dosam ma madaram nga tan. Kainkain madram nga tan bama mota nut ba ngi su, uri su aa ba dangdang ka lani. Are ura rovek, are ut brata qana ba ura metpek on-gri ut me uri su ut nara dare da rasangar ama mor nga ma lat. Da ware da qalut nokop kalut. Tak para ma ivatki, utualat nani ama mani. Langakt urit sangar ama maniqa, burit bodom brangirong ba ba dangdang glani ama mota nut qoki. Koir agini nga man brut, ror agirong qopki anga morki anga eramgi ya man bra ut inak agini anga ulaqi, anga mor ki anga ulaqi ya man ma ura varam di qoir. Qapkias ama lavo nut dopki rhoqori. Qopki ut naqot iama mar mruravaram ama mota nut ba bd roqote dopki ut naqot ura varam dopklas ama qumar kumar. Koir anga morki anga moirki ulaqi ba agini ba rorko. Sop di qoir. Opki ron-gri ut mem da qale qa galam ut. Ama lavo nut mudu ba ba ba dangdang doqote. Ngua mon samara anga morka anga ban-ga mudu ama lavoka nango ba ba roqote. Qoki ama mar, quates ama mar qopki. <hesitation> Ama lavo da nakop are ri raun. Meda uri bung ba basi meda uran galam ra roqori dinak ron-gri, mudu roqori ama lavo nut ba ba dangdang dote ama mota nut dap koir goni nga ban-ga qa man brut banga gini anga eram-gi. Dap marmar, marmar atoqote ndvar agirong mamar stret dama mar sagal takpone mamar.